Mi artae mi waɗa doof ɗum, to mi waɗii doof ɗum, sey mi waɗa rolin majum, to mi waɗii rolin majum to parantiya, sey mi taƴi taƴina ɗum, to mi taƴi taƴini ɗum, mi siryake ɗum, sey mi jonnga ɗum, to mi jonngii ɗum, ɗum ɓendi, sey mi ñaama huunde am.